बैन्क भनेको एक सस्था हो जै ले बिभिन्न खाता माइ जनता बठे पैसा जम्मा गर्बटी उनलाइ सुरक्षा दीबटी, उनलाइ चाएको बेला रिण दीबटी, निकाल्ने बेला चेक वा डीजिटल कार्ड का रुप माइ रुप्या निकाल्दु दिबटि एक एजेन्सि का रुप माइ काम गर्ने सस्था हो। जैले चाइ देश को अर्थतन्त्र को बचत कारोबार हरु हेरन्छ, रिण कारोबार हेरन्छ, भुक्तानि दिने काम गरन्छ, जनता सग निस्क्रिय रुप माइ बसन्छ, यिनरो पुजि हरु जम्मा गरन्छ, उनिलाइ रिण दिन्छ, उनरो रेख देख गरन्छ, उनरा पैसा लाइ लगानि गरन्छ। यि यसा बिभिन्न देस बिकास का काम हरु गरन्छ र साथै बैन्क भनेको इसो सस्था हो जैले चाहेका बखत माइ पैसा फिर्ता दिने सर्त माइ चाइ जनता बठे पैसा निकाल वा जम्मा गराइबटि तै लाइ देस को बिकासमा लगानि गरन्छ।